انا بقدر اتكلم وافهم عدة لغات منها العربية ودي لغتي الأساسية، وبقدر أتعامل بيها بشكل جيد جداً. والإنجليزية عندي مستوى كويس في الإنجليزي، وبقدر أقرأ وأكتب وأتكلم بيها الفرنسية بفهم شوية في الفرنسية، لكن مش متحدثه بطلاقة، الألمانية عندي معرفة بسيطة بالألماني، لكن مش قادره أستخدمها بشكل يومي. الإسبانية بفهم بعض الكلمات والجمل في الإسباني، لكن مش أوي فيها